Ilma gravitatsioonildaq es saanuki maailma ku parhillast eksistiiriq. Kõik linnanuq kaosõlisõlt ringi, <hesitation> as'aq põrganuq kokko, midägi es püsünüq kuuh. Nii et <hesitation> määnegi ühiskonna arõng olnuq tõtõstõ väega huvitav ja väega erinev.